<noise> cuaca re toma ngom karena ge duga cuaca bosa sedaba mou mou, coma wange sahu bato cuaca malofo nggena ena ma ku tiali toma tahun moi tora. <noise>